لما أفكر في اللون البرتقالي يجيني إحساس بالدف والبهجة، يذكرني بغروب الشمس والأجواء الصيفية. بعد أشوف مرتبط بالفواكه مثل البرتقال والمانجا اللي تعطي طاقة حيوية. البرتقالي يعبر عن الإبداع والمرح مثل في الديكورات والملابس. يعطي الشعور بالفرح والنشاط، وأحب أشوفه في الأماكن اللي تبغى ترفع من معنويات الناس.